Oyi diya ba ɛspaɲɔla taradisiɔn, be cururu mi base. bio ba wero posi katorzɛre wati ma vɛntɛri ,a ɲan we li fuee mi zia ,a le hɛ'a beza. To bun hɛ'anu sonɛ ,din poromadi so nɛ ba we ro, le pasio.